Agbagyi mii je ɓo ɓolo lai, kwo kwo ɓa wu ngye lawo uyi do kwo ɓa ka fyewyi, aa, ɓo hnyin hnyin, oɓo apma nya, n hankwri ɓa ɓe n chei, okwo nu zhni ge hankuri, ɓa ɓe n na sesen la fyiyai, han kura ɓai ɓa la nya manai gaza, hankwri ɓai ɓa zhni ho <hesitation> ha gye ho nya ho shi n ho to ɓon bwu gba dnan, n ho hankuri, ɓai ɓa zhni a wo ai yi ho n naban ho to ɓa bwu gba dnage aɓayi ho ɓon. N tunge a kaho wyelon ho zna, n ho ɓodai, n hoto n na hankurii, ha gye zaho la ɓa woi snu gwu nu, zaho laɓa wo wu anya nu, zaho wo to kpe zaho gyo n nyai shi, woto ɓwa lawon, za ze wo nuw nwi, onya kwa zhni shekwo gawo nyi, to oho n ho ta ye nya mana lon za. To shekwoi ɓwugyi che ta ye ge onya manai kwo ɓo ha ban, hankuri a ɓanu ɓa zhni, ha gye za n nyai shi, ha bmawa dwuawa zhni ge shekwo oye onyaye kwa gyabye n wo, han kuri, ɓa zhni nya manai n zankwo chi, n ha sese, nho fwuwa, kwon fwa, hankuri ɓata wnu nya yan, ɓa bmya nya bmya bmyanu, yi ɓo taza nzakwoi, n ha zhna hankuri toha ɓwan, hoto ɓyi zhni nu, hankuri ta dwusan, zohai wa wye gbmiya amma hankuri ɓa dwu ɓa ɓe won chei, mii daɓo n na hankuri ɓo nge nyi ɓa sase n nayei n na hankuri, kwo shaura n zakwo i ɓa gaho, n kwo ɓo wo ɓodo ɓodo hu, holo hai hankuri zmi ntwuge na ɓo wyegye n zado kwan kwa gazado ɓoye kpe, zakwoi kpeknyi wo kwu ɓo honu gye, wo gnyi wo daho da, n na to ɓei ma hon, ho ɓa gye n gye wo shi wota sunu, amma wo gna ho nyanu n wa gye nanwye, n ɓa gna hoge, nna zakwoi ha chi ho ge mmm, to ha kna ɓa ɓoda tnubwa, n twuge na ɓa gnyi ho yanu n na wu se gyi. Hankuri n zakwoi ɓaga ho nyi ɓa ɓa zhni ho wyewyei kwa lo nkpai, ha ɓwa wye wyei n kpad n lafyiya yi, kwo bmya lo ha kn tnubwa oza n wo ɓa shni hankuri gaga, kwo mii na gyinu ɓo gnyi kwo gyi ho. Kwo oza kwu ɓo zhni ho, n ha gye agbe la knwu ngnwu aba ge la hankuri zhni, la hankuri zhni, la hankuri zhni, hakuri ta wnu nya yan, ɓa bmya nya bmya bmyanu, oya gbagyi yi zhni aza hankuri danu, yi tobo zhni aza hankuri danu, yi toɓo zhni aza hankuri da nu abwa ye n ɓanyi ato ɓo ɓa snu ɓa, ɓa myi ɓa sasen, n ya bmya wye yi ɓa gye a bye aje, sopa ha wo afyi lo asnugwu, nu waje, to gbagyiza to ɓe dna n zawo ɓon. Mya zakwoi ɓaton ɓa sni shnan ɓa wuza nu ɓan ɓa snu shna ɓa gna oshna ge, oshna ho nu kpe aza nukwoi ye, tnu ɓa yan ho nyi. Amma abye ho nyi, ɓa ta ya ba ga jen, sai aknwu a za knwu knwu ya nu, a wna ho awu, a gna n haiye ge o shna la myin hoɓo to gbagyi zato dna n ɓo yin, n twuge gbagyi za wa bwu allachi sa. To oza n woton hankurii wota bwu allachin, allachi ɓa wun gye knyi twu nun gbagyi hankuri ɓa bmya, oya gbagyi, ya zhni hankuri, n twugena, oyi hankwi nuna zhni ho gye abuja naye ɓa gnyi ɓa nyin, oya hankuri nu na zhni n nayen abuja a ɓwa sese ba, gwomnati n kwonyi kwa dna wye kwo gye gbagyi za bwugba bmya, gbagyi za ya sese lon na byegyiy, che nazhni aɓe n nijiriya tukwoyi ala ya shi n na gbagyi knyi, ton lainu, oya gbagyi ye ɓe hankuri, kwo n na ɓa zhni, yi zhna hankuri n yemwa yi, kwuma ya dna n wye ka nna hankuri